मेरे परिवार मेरे पुर्या मेरे बास मेरे डहलबाब। <hesitation> मेरे घर्वाला को रोटो बनाओं। मेरे दिखान रखो मुझे इन्द्रामा। काई पड़ी नहीं जाए काई भी रोटो बनाओं तो धाकिन बनाओं। ने तेल दाल साक सब अच्छा जो <hesitation> रोहे। इंति अच्छा अच्छा क्वालिटी कर लाऊं ने बढ़ाऊं ताकि मार। पुर्या ने ये सब अच्छा रोहे नवार उखाई नवार रोहे।